'E sord sì <hesitation> fa- fanno 'a felicità però, <hesitation> c'è un detto che dice chi è povero è felic e chi è <hesitation> e chi è ricco ten 'e pensier. Chi è povero campa senza niente e e campa buon. Però p' me meglio a essere ricchi che <laughs> che a essere poveri e a suffrì 'a famm. A volte ci stanno pur persone che soffreno 'a fame, <hesitation> chiedono 'a carità. E poi ci stanno 'e ricchi che <hesitation> si gonono, godono 'a vita e <hesitation> fanno tutt chell che 'e pover nun ponn fa. E però, ij sicondo me, è meglio a essere ricchi, cà essere pover.